Akeke amina dimy na enigna ake izy ka mail azoky isagn-kerignandro edy, matetiky resaky asa fôgna agnatigny akao ndraindray resaka programa indraindray resaka˂hesitation˃ dossier, mila fegnôna na dossier mila alefa karaha igny raha, na texte na fagnazavagna tsotra fôgna